Na telefonata o un messaggiu? Dipenni. Ci sunnu cosi ca si ponnu diri cu un messaggiu. Autri cosi no e jé megghiu pigghiari lu telèfonu e fari na chiamata. Quinni, preferisciu usari lu menzu chiù adequatu a la situazioni.